O numero unze o no me fa vegnî in cheu un bello ninte, perché no gh'é de cöse ligou à quello numero, no gh'é di diti... Fòscia scì, gh'é un dito in zeneise: l'é megio onze che dozze. Però o gia de ciù in sciô numero dozze.